أول شي بقول له حاول إنك تبدأ بغرفة واحدة وخصص لها وقت كل يوم، استخدم صناديق أو أرفف عشان تنظم الأشياء وخلي كل شي في مكانه، بعد سوي جدول تنظيف أسبوعي لكل غرفة ولكل نظام، عشان تحافظ على الترتيب، وإذا عندك إشيا ما تحتاجها حاول تتخلص منها، هذا بيقلل الفوضى ويخليك أكثر ترتيبًا وتنظيمًا.